Ainihi wulme jwe de po sa̱ni ka̱ me jo. Ka wulme jwe depa sa ni ka me jo ma̱n bolka̱jn nida a ma̱n lishi botl ka̱n niɗa ma̱n ɓotl, ka̱n wo ba ma̱n ga̱ɓa ten ẕoma̱n. Zoma̱n ɗe ka yenti go botl ka̱m nitɗa so sai a kullum to ten shiri apti ka̱n ta̱ni domin ta̱s yeni ye ta̱ ma̱n ngetl da̱ ma̱lgwe na ngot gwaswu. Zomon ba kallon kam gwe kaali a ka̱ man swatti ga ʒoma̱n wu- kama swatti ʒoma̱n go ko kadan domin botl kan nidɗa a kuma kan gwe a dla̱m go kullum ta̱ni ka shiri ga̱ apti <hesitation> yek ma̱lgon wule kume ka̱ yen kaci ʒoma̱n go aika ci apti wi kume ka ggo zoma̱n go ai ka̱ci apti wi domin wul me ka̱n ma̱n apti sosai aka̱ cika̱n apti gwas go ta aɓanna̱ cina gwas kawai so, domin ta̱ na apti ka̱nan wulte ka kopti go ka̱ pisogo ka ndai don taa ma̱ pa̱lti tet tukaal gwa ka̱ lokaci gwe kawai ta yen dama. Tarihi ga̱ ʒoma̱n kawu sannan dabba ga̱ luɓi nida kaman kaɗi- kaɗiwo sosai a lakti ka̱ma̱n ka̱ dabba ma̱n botl ka̱n.

Ma̱n koli gini ta̱ naa kyo mba̱la̱ haal sapal <hesitation> sanak wonti zoi, cin dena̱n yek ba̱ mạ po yen mba̱la wu soi nikau pigwi-nika̱n pigwi ase mbala̱n dena̱m kawai yek da̱ mo gaa gwasa̱n yek ta ziga suksi, gwe anakma la de yek a lowik de mbalawo sa̱ mbotl sowi azi domin mal kawu co, de ba̱ nakka̱n ka̱na̱n nget gwasi yek ka̱ gopti na̱ apti so go kaman hadad ga gwasa̱n so aka̱ gopsi aka̱ naa mbolti gwasa̱n so. To kalu ka̱n a hwikde mba̱ a wo ta̱na̱ ka dabba jwe ba̱ sa̱ botl sowui don mbəan dena̱m ata̱ ma̱n ʒit ga suksi. Sa̱ niɗa wonti ka̱ jwe de pa ma̱ naa da̱nti suksi ju. A gon nida ta sam ki wugo nige ka̱n ta ʒiga, ama tima go ta-ta- wawa- naamo se ta̱ wonti a yen mili a mus ata sai dla̱lka suksi. Ama mbet ɗe ngwagwa shin gwas na̱bi gya ʒi maago nu kan ma̱bi. Kan pa̱l kyo gwasi atasa̱ ka̱ kumi wo ilgwe ɗe ko gaasi ta̱ ata̱ su lamti ʒa ka̱ de gwasi to ko gaasi ta̱s ni ka̱ ze lokaci dena̱m a mbala̱n kota̱ nak’em mbala̱n hwal na̱ ane mago se ta mbot si ata̱ ʒiga suksi. Ta wut mil wonti aka pi sogo ma̱s ta ʒiga suksi nukan ka̱ni, to ti mawu yek a lakti, ka̱ jwe de pa sa̱ botl sowu. A ha̱l mik ma̱nga̱n. Gon niɗa ta̱ mago ta̱ botli, “kol” to kol mago ti mago sosai ta̱ botli ata̱ nge ten miljwasi ti kume ka̱ mbi hwa kol wugo ti mago ba kangi ka pi aka̱ la̱k kan yen gwaswu, kullum botl kangwe de la sa ka mbit ka̱ kolgo ko, ta̱ ʒe ka tuli ta tattara miljwasi ata bul mbi ba ku gwasi ata̱ hwunda̱ h si ka kasi domin ta̱man kangwe depa ta̱s enide, ta ceta milgwaswi ba̱ ilgon mbisi so. To ka̱ nuka̱n yek alak koll ka̱ dabba ma̱n mbotl ka̱n sosai don ta nge ten mil jwasi-saiko ta̱s ma̱shi nuka̱n ʒe a danga bot gwasi ama ta yekde tạ ta̱n ana kolisi so ko miljwas so. To kolwo yek ɗe ilgwe depa akarante tenti ti mawu.